Chí takuia kando vaxhi chiki nani tuna vaxhi, ujun mango vaxhi vee nani aguacate vaxhi platano jan vaxhi ujun sandia ajan nania kudii ujun nria kujan kuendo chatojan nondo iani cliata nani ujun uchen melón, chea kodadi na kayaxhi maki yendo platano chendo kui'a, ndodojan vaxhi mamey vaxhi sandia vaxhi ujun, niun utan manin kamochin.